Jaereta oñovatu ikuape ovae tembiu yave oyapo japera. iru reta ipuerevaeravi ojo gueru jaema omboati reta jembiu aniara yimbia oiporara mopetirami okarureta, mopeti rami oparavikireta.